भ्लेन्दर् पुर्खु म तकै <hesitation> को सिवियो। भ्लेन्दर् पुर्खु गुक्रु गिदिन् नै, ब्लेन्दर् पुर्खु तपै दे नै <hesitation> पुरि एबम्। इमो सिल्पि फै, इमो सिल्पि खलम्ने तकै बहैनेर् जयु। भिसेरो मुन्से तक, बिसेरो मुन्से गिर्ले दिदुम् तिअप् <hesitation> तपै दे नै मुब पुर्खु। द्जौ खलम्ने स्मुदि, सूस् अरोप्, गुबुन्, जमुन् <hesitation> तिकिअरि, खलम्ने मोदत् खलमु।